Ra zcalier ra nini rzhieuni par icáënu gyíaaru, par izeinyën gyíaaru, par indiet´ën, par indiepyën, par, <hesitation> este, par cuïec´zac´ën ra xtrastën, nini rzhieu zcalier, balna za inyieënu za lanyú par izenyën ztïé plant´ par gyíet´ënu, par ra nini rzhieu zcalier.